A'lo' ku ma' ki' jach ma' ki' kumentik umeyaj a'lo'. A' k'aak'il jach ma' ki' men jach kub'el jach ku'emel u- umuk' ma' ma'lo' lay a'la' a'lo' kumentik kunak'äl utoolil a' ub'o'olil a' a' k'aak'il jach ma'ki' kinwu'yik inten men ti ten kun- kujok'ol yaab' ub'o'ol a'lo' men men jach kub'el umuk' a' a' k'aak'il, inten kinwa'lik patal inwa'lik ma' ki' ma' ki'.